कुइ फेक छोट लरका जलदि खाना खाइ नाइ मन करता काहिकि ओइन खाना ज्यादातर रुचि नाइ लगता आउ उहिमारे लरकन परकन काकहतियाँ खाना ओहके ज्यादा रुचिकर बनाइक तेहना ओइन खास करके लुभाके, खानाक बारेमे बताके, खानाक बिशेषताके बारेमे खाना खैबोत का हुइता? खाना ति का लाभ मिलता? लरका परकन ज्यादा ज्यादा फका फुलाके खाना खबैना चाहि । खाना बढियाति खबा दहबो तौ लरकन रोग नाइ लागि, बिमार हुइबो एगदम तगडा रहबो, मजबुत हुइबो कहिके खासियत बताइक जरुरि रहता तौ उ लरकाभर हँसिखुसि हुइके खैतियाँ । आउर ज्यादा ज्यादा लुभैना जरुरी हे ।